Nuchuaña nuchun inkanrá chun ndiajan juenuu undecheka nuu ñe'e nundu iha nadando nruian nunnian tiu nakuan ndeke ninu nuu ndeke ujun ninu tu cilandro ndeke ña'a ndeke yangue kende jenuu vake'e ñikua ian tiun ian tiun tiun nikunguera nagu nintu ndeka chiku nikua, chiu chuchu nanrangue nene ian ngue nution nane jentu yujé, ta ya'á huajillo tandi nuna tandin ningue huandeyu ian, veke vike ya'á xhuje ya'á vikete viketu jé yuu ngavinuu to'o ndunjutu inake nianke chiche nguande yuu ne'e, inchu nuu trui ña'a iye niñe ndevandio tenix men inka chikuakani una yen ndide kilanda nuu nakava kuii uan nikavi ya'a kuii ke ndike nduku iha ondutadi kedikue yuku ihan yingueta yuduu, inde anichivo iha ndudenke kutani iun kucahninte kanrakue iha kunga tuu kundue nregue uundaka untame iha xhixne andavixna'a yune xhunua ninuchenracha, atuya atuu iiñi atune tunukava ñakai nene nitian ye'e tinuni ian ia iin yuu inde nindio.